<noise> <hesitation> indalama nasiwezo, nasiwezo ukukla ifuraha, kwasababu ifuraha, jiumiling'ania <noise> nuvupendo umunyumba <noise> munave mupatine, <noise> namgombana, <noise> apo mwiva nifuraha wala naviwesa ukukula yaani ifuraha nauweso ukukula nindalama. Itabidi uku- u- u- yaani munyumba mupatane, <noise> mvizage nuluhara mvomba imbombo <noise> kwakushirikiana. <noise> Ikira kinu muvomba <noise> nyevonuni, <noise> ili ili, msenge inyumba jivesake vunonu. <noise>